देखा आदर्श नौकरी मोर बर हो हवे जो दो दिन के छुट्टी और पांच दिन सात आठ घंटा के काम करवाए अउ सत्तर, अस्सी हजार पगार होये जेकर में आदमी परिवार के साथ छुट्टी बिताये अउ डवकी ग़ुमाये।